أنا أفضل أن أكون الأكثر ذكاء، السبب أن الذكاء يعطي فرصة لفهم العالم بشكل أعمق وإتخاذ قرارات أفضل، الشخص الذكي يمكنه حل المشكلات وتطوير مهارات جديدة، وهذا يؤدي إلى النجاح في الحياة بشكل عام. بينما الشهرة قد تأتي مع ضغط كبير و <hesitation> توقعات من الاخرين، الذكاء يمنحني القدرة على التأثير والالهام بطريقة أكثر ايجابية.